Manahaky anizao ñy mombany ñ'olo raiky mirehaky aminy ñy biby: -Lina ñ'añarany ampela toy. <shushes> I raiky avao ro mana fahafaha mirehaky aminy ñy biby ,i raiky avao mana ñy fahatsapà ,mana hery ie ,hifandraisa aminy ñy biby <shushes> ,rah'eo fa voajanahary aminy ao ,fa mahazatsy azy ,tsy misy olo mahay an'io laha tsy i raiky avao.